Mencuci baju dengan tangan itu mencuci secaro manual, jadi caro nyo yang pertamo tu kito siap kan alat dan bahan nyo, alat dan bahan nyo apo, sabun cuci, terus jugo apo namo nyo alat apo tempat atau alat yang untuk nyuci tu biaso nyo kalau orang-orang daerah tu mak kayu tu kan, kayu yang ado gerigi-gerigi ateh yo itu untuk orang nyuci ha itu dan jugoa aek, aek tu untuk-untuk bilas nyo, jadi yang pertamo tu yo baju kotor tadi tu kito rendam di dalam aek yang sudah kito sabunkan tadi, kito rendam dulu selamo limo belas menit lah upayo sabun nyo meresap, ha habis tu kalau sudah apo meresap ke baju <hesitation> ambek baju sikok kan tarok di tempat kayu tadi agak di bilas sedikit baru kito, habis bilas sedikit di gosok-gosok kan, di gosok-gosok bis di gosok dio tu yo siram pake aek masuk kan ke dalam tempat yang apo ember kosong kek gitu, ember kosong habis tu macam tu seterus nyo, untuk baju-baju lain gitu kan, di ambek di gosok terus ha habis kalau sudah kito gosok kan galo, ambek lagi, baru di bilas-di bilasm biaso nyo kalau orang mau wangi pakaian nyo tu dio ado pakai pewangi maisih sekali ngerjoin agi campurkan pewangi yo kan, pewangi ke dalam wadah ember lagi, masuk kan baju dalm tu samo kito gosok lagi bagian-bagian tadi tu ke baju nyo, habis di rendam di gosok, habis tu tarok di tempat nah baru lah kagek tu selesai baru lah di keringkan, di jemur di keringkan baru lah di setrika, kek gitu.